Laha fomba fiasa azy fitsapà vy reny koa. Reny misy raha lavalava zay manday azy, le azy fitsapà vy iny amizay boribory. Le atositosiky raha iny amy fasiky io. Le ze vy iaby iaby mandramby raha iny, la mipitipitiky aminy eny aby ze vy iaby iaby satria misy andriamby zay raha iny. La ze vy iaby iaby, zeko vy, rambesin'ny raha iny mamonjy anazy la mipitiky aminy eny aby.